Vetsevetseo hoe mpanamory sambon-dagnitsy raikitry raiky teny amin'ny zanabola namboary ty olombelo riha. Misy rano sy rano ampy ty eny. Ino ty hataonao mba handania fotoa?